ประกันสุขภาพปีนี้จ่ายอยู่พันกว่าบาท แม่ข้อยเลาเฮ็ดให้ตั้งแต่ข้อยน้อยน้อยพู้น อายุสามสิบแปดข้อยสิได้ค่าประกันครบบ่บุ

สวัสดีจ้า ติดต่อสอบถามแหน่จ้า พอดีบัตร ATM ข้อยหลุดเข้าไปในเครื่อง ATM เฮ็ดจั่งใดข้อยจั่งสิได้บัตรคืนจ้า

สวัสดีจ้า พนักงานเหมิดบริษัทมีผู้เดียวบ่ค่ะ โทรไปตั้งหลายสายแล้ว โทรเหมิดบ่ติด ให้รอสายท่าอยู่นั่นล่ะ เงินค่ารอสายน่ะบ่แม่นน้อยน้อย หักแต่ละเทื่อสามบาทสี่บาท มันอิหยังกะด้อกะเดี้ยคะ

อย่างน้อยกะแนะนำแหน่แหมค่ะ ว่าสิเฮ็ดจั่งใด ข้อยต้องติดต่อหน่วยงานใดค่อยสิได้เรื่องราวนี้กลับคืนมา

ถ้าข้อยบ่เปลี่ยนสายงานตอนนี้ชีวิตข้อยสิตกต่ำแฮง เงินเดือนข้อยยังบ่อยู่ในฐานของเงินเดือนขั้นต้นของคนจบปริญญาตรี

มีผลต่อเงินส่วนโตข้อยแน่นอน เพราะถ้าสภาพเศรษฐกิจบ่ดี ของราคาขึ้น เงินในกระเป๋าข้อยมีส่ำเก่า ข้อยโตต้องจ่ายหลายขึ้น สุดท้ายเงินในกระเป๋าข้อยโตสิบ่เหลือ

อยากมีบ้าน มีรถ เลี้ยงดูครอบครัวเจ้าของได้ แต่ว่าบางหน่วยงานที่เฮาเฮ็ดงานอยู่เงินเดือนขั้นต่ำเฮาแค่เก้าพัน มันบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาไปสู่จุดที่เฮาอยากเป็นได้

กะมีความสุขจักหน่อย บางมื้อกะมี บางมื้อกะบ่มี แล้วแต่ว่ามื้อนั้นงานสิหนักบ่ สิพ้อคนหลายปานใด ผู้อื่นสิเว้ายากบ่ ข้อยสิเบิกเงินได้บ่ กะยากอยู่จักหน่อย มีความสุขจักหน่อย ตามสเต็ป

ถ้ามีปัญหาการเงิน ผู้แรกที่ต้องปรึกษาเลยกะคือพ่อกับแม่ เพราะว่าพ่อกับแม่เป็นผู้เลี้ยงดูกะมาแต่น้อย เพิ่นสิเข้าใจและรับฟังปัญหากะทุกอย่าง

เฮ็ดงานหาเงินซื้อเอง เก็บเงินจนกว่าสิสามารถซื้อของที่อยากได้ได้

บ่เคยยื่นภาษี อันดับแรกเลยรายได้บ่ฮอด สองกะคือบ่ได้มีกิจการส่วนกะ

ถ้าเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องยื่นภาษี ข้อยคิดว่าสมควรที่ต้องเฮ็ด เพราะว่าภาษีจะนำไปสู่การนำเงินไปพัฒนาหน่วยงานต่างต่างของรัฐบาล

คึดว่ารัฐสิบ่มีรายได้ สมมุติว่าโรงพยาบาลขาดงบคึดจะต้องปิดโรงพยาบาล บ่มีหมอ ถ้าโรงเรียนบ่มีเงินคึดสิขาดครู นักเรียนบ่มีอุปกรณ์ในการเรียน

ถ้าบ่เข้าใจระบบภาษีคือจั่งข้อยกะน่าสิเข้าใจยากอยู่ เพราะว่าให้ไปเฮ็ดจักจะเริ่มจากหม้องใด เพราะว่าหนึ่งเลย บ่มีผู้ที่เหมาะสมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งข้อยเป็นผู้หนึ่งที่บ่ได้รับความรู้จากหน่วยงานรัฐเรื่องการยื่นภาษีเลย

น่าสิเป็นการพัฒนาถนน ไฟฟ้า น้ำประปาให้ประชาชน บ่งั้นกะเป็นการสนับสนุนเรียนฟรีให้เด็กน้อย

จำเป็น ซุมื้อนี้เฮาเฮาบ่เฮาน้อว่าภาษีมันเป็นจั่งใด บางคนเฮายังเข้าใจผิดอยู่ ถ้าให้ความสำคัญเรื่องภาษีเฮาสิมีความมั่นคงทางการเงิน ความเป็นธรรมในสังคม เฮ็ดให้ประเทศชาติเฮาเจริญมากขึ้น

ประเทศสิงคโปร์ ข้อยได้ยินน้าข้อยว่าระบบภาษีดีหลายโปร่งใสทันสมัย นิติบุคคลนี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กะบ่สูงหลายเดะ

ซุมื้อนี้มันกะมีเทคโนโลยีเข้ามาเนาะ กะมีภาษีดิจิทัลเข้ามาหลาย ในอนาคตคิดว่ากะสิเป็นทันสมัยขึ้น ครอบคลุมขึ้นประมาณนี้ล่ะ

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เฮาซื้อของแต่ละมื้อนั่นล่ะ อัตราจ่ายเฮาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เก็บจากคนทุกคนในประเทศ

คึดว่ามีอยู่เดะ ถ้าคึดเสียภาษีแม่นบ่ รัฐคึดสิน่าจะบริการคึดได้ดี เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนในการบริหารจัดการ

ไปพัฒนาสถานที่ต่างต่างที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ

กะอาจสิเป็นอุปสรรคจักหน่อยต่อการลงทุน แต่กะบ่เสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าระบบภาษีเป็นธรรม หรือมีประสิทธิภาพในอนาคตเป็นจั่งใด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

ถ้าให้เปรียบเทียบกะคือจั่งกะนี่ล่ะ ใหญ่กะใหญ่หนักกะหนัก หนีกะบ่ได้สุดท้ายกะได้วนกลับคืนมาจ่ายมันคือเก่า

ดอกเบี้ยต่ำข้อยกะบ่อยากกู้ เพราะว่าหยัง เพราะว่าข้อยบ่อยากเป็นหนี้ เป็นหนี้มากะต้องมาตามกะกะ

เป็นจั่งใดแหน่ยาย สำบายดีบ่

กินเสร็จแล้วกะไปล้างจาน ล้างจานเสร็จกะมานอนเบิ่งหนังตั่ว

สมัยก่อนสิอยู่แบบเมาะเมาะแมะแมะ อยู่นำกันแบบคนบ้านเดียวกัน บ้านหลังติดติดกันไปหลายลายเป็นชุมชนน้อยน้อย แต่ว่าเอาใจใส่กัน แต่ปัจจุบันแยกกันอยู่ห่างกัน คนละเป็นกิโลสองกิโลกะบ่มาพบปะ

ข้อยอยากสอบติดข้าราชการ เพราะว่าหยัง เพราะว่าคนในอดีตคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่เพิ่นกะอยากให้ลูกหลานรับราชการทั้งนั้นล่ะ

ถ้าตามความคึดเจ้าของข้อยคึดอยากให้ร่ำให้รวยนี่แหล้ว พ่อแม่จะได้บ่ต้องมาลำบากเนาะ

ข้อยมักดาราจีน ข้อยอยากได้เซียวจ้านเหล่ากง ข้อยบ่อยากได้คนไทย

เฮ็ดผู้เดียว เฮ็ดหลายคนบางเทื่อมีปากเสียงกัน สุดท้ายบ่เฮ็ดซ่อยกัน แล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน

กะยากเติบอยู่ล่ะ ถ้าหน้าตาบ่ดีแมวมองกะบ่สนใจ แต่ถึงหน้าตาดี ถ้าบ่มีทักษะการแสดงมันกะเป็นไปได้ยาก

ข้อยมักครูสลา เลาแต่งเพลงม่วนม่วน

ข้อยมักอยู่เฮือน ข้อยบ่อยากออกไปข้างนอก ข้อยบ่อยากอยู่กับคนส่วนหลาย

สุริโยทัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย เหตุการณ์สำคัญและบุคคลสำคัญในอดีต เป็นเรื่องที่เด็กน้อย หรือว่าผู้ใหญ่ควรสิเบิ่งเอาไว้

มีส่วน ถ้าเฮารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้น เฮาเฮาอยากไปเบิ่ง เฮาอยากยอมเสียเงิน

ซุมื้อนี้คนน่าสิบ่เบิ่ง TV นะ เพราะว่าหยัง เพราะว่ามีโทรศัพท์ มีโทรศัพท์กะเปิด social media ได้ เปิดเบิ่ง TikTok เปิดเบิ่ง Facebook คนกะไถไปเรื่อยเรื่อยกะเห็นข่าวคือกัน

เฮามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีธรรมชาติหลาย แหล่งวัฒนธรรมเฮาหลาย ศิลปะของไทยเฮาหลาย แล้วก็มีพวกประเพณีต่างต่างให้เพิ่นได้มาร่วม สงกรานต์แหน่ ลอยกระทงแหน่

ตอนนี้นี่บ่ วัดหายโศก ผู้ใดอยากติดราชการเขาเจ้าพากันไปวัดหายโศก ไปไหว้องค์พญาครุฑ เพิ่นรูปงามงาม ผู้ใดมาเที่ยวอุดรควรสิไปวัดหายโศกนะ ถัดจากวัดหายโศกกะวัดสระมณี ⁠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

ข้อยมักไปเที่ยวตรงที่บ่ค่อยมีคน เวลามีคนหลายหลายข้อยหนหวย มันเทิงฮ้อนเทิงอ้าว

ถ้าเป็นคนที่ฮู้จัก หรือสนิทชิดเชื้อ การซื้อให้ฮู้จะเป็นการแสดงความรู้สึกต่อกันและกันถึงความห่วงใย ผู้ได้รับฮู้จะรู้สึกดีนำ

Google Maps เป็นแอปในการเบิ่งทาง ข้อยคิดว่าน่าสิใซ้ได้คือกัน เพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันอยู่แหม

ปลาทูทอด ปกติแต่น้อยน้อยพ่อกับแม่กะทอดแต่ปลาทูให้กิน มันง่ายที่สุดแล้วแหม โยนใส่กระทะเสร็จแล้วกะเอามากินได้เลย

มักกินข้าวเหนียว มันหวานเดะ แต่ข้าวเจ้ามันสิบ่ค่อยหวาน กลิ่นมันสิหอมกว่าจักหน่อยอยู่ เพราะว่าข้าวเหนียวก็สิมีกลิ่นหอมตอนนึ่ง แต่นึ่งแล้วแล้วถ้ามันแข็งมามันกะสิบ่ค่อยหอมปานใด

อาหารญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นสิมีรสชาติค่อนข้างจืด แต่สามารถปรุงรสชาติได้ตามความชอบ แล้วกะมีความหลากหลาย

กินกับตำบักหุ่ง เป็นอาหารที่ว่าคนอีสานทุกคนต้องกินอยู่แล้ว ตำบักหุ่ง ตำแตงไปจั่งซี้แหม

แกงหมกปลา เฮือนข้อยพ่อเลามักไปหาปลายามฝนตก แล้วเฮือนเอามาให้ลูกให้เมียเฮ็ดแกงหมกปลาให้กิน เวลาข้อยเห็นข้อยเลยคิดฮอดพ่อกับแม่

ปกติกะกินน้ำเปล่านะบ่ได้กินน้ำอย่างอื่น รู้สึกว่าน้ำเปล่ากินกับเมนูอิหยังมันกะแซ่บ แต่ถ้าเป็นน้ำหวานกินเข้าไปแล้วมันไปผสมกับรสชาติอาหารบางเทื่อเฮ็ดให้อาหารรสชาติแปลกแปลก

กินข้าวเหนียวมันต้องกินด้วยมือ ถ้าใซ้ใซ้มันใซ้บ่คือ มันติดใซ้รู้สึกบ่สบายตา

ข้อยบ่มักกินของหวาน แต่ว่าข้อยมักเฮ็ดของหวานให้พ่อกับแม่กิน พ่อข้อยเป็นคนมักกินของหวาน ข้อยกะเลยมักเฮ็ดของหวานไปนำ แต่บ่ได้มักกินนะ

ปิ้งไก่กับข้าวเหนียว เพราะว่าหม้องเฮ็ดงานทางที่ข้อยไป บ่มีร้านอาหาร มีแต่ร้านปิ้งไก่กับข้าวเหนียว

ข้อยอยากลองเฮ็ดผ้าเบิ่ง ข้อยเห็นเขาเจ้าเฮ็ดผ้าแล้วใน TikTok ข้อยมักมัก เฮ็ดแล้วมันงามดี แต่ว่าข้อยเฮ็ดบ่เป็นดอกแค่อยากลองเฮ็ด

ฟังเพลง อ่านนิยาย ดูหนัง สามอย่างนี้เฮ็ดให้เฮาสามารถคลายเครียดได้

ถ้าเป็นงานที่ข้อยเฮ็ดเป็นเอามาสร้างรายได้ ได้เดะ เอาไปขายออนไลน์หรือวางขายหน้าร้านเจ้าของจั่งซี้ กะน่าสิมีคนมาซื้ออยู่ เพราะว่าข้อยกะฝีมือเดะ

ซ่อยลดความตึงเครียดของข้อย เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยข้อยซ่อยอยากเล่นนั่นเล่นนี่ เปิดโอกาสให้เจ้าของได้ซ่อยความถนัดในการเฮ็ดงานต่างต่าง สิได้ลดความเครียดจากงานได้แหน่

แล่นจ้า บ่ต้องมีอุปกรณ์อิหยังหลาย นอกจากเสื้อผ้ากับรองเท้า

กีตาร์ ข้อยมีความฝันว่าข้อยอยากเล่นกีตาร์เป็น ข้อยรู้สึกว่ามันเท่ แม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วข้อยยังรู้สึกว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่รู้สึกว่าเท่มากมาก

ข้อยมักเฮ็ดงานอยู่ผู้เดียว บ่มักเฮ็ดงานร่วมกับคนส่วนรวม บางเทื่อมันผิดใจกัน เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือบางเทื่อเฮาไปพ้อคนบ่ดี บ่ยอมเฮาเฮาเฮ็ดงาน ข้อยรู้สึกว่าเฮ็ดคนเดียวดีกว่า

ข้อยเลือกบ่ได้ ข้อยมักเฮ็ดแนวกินที่เป็นอาหารคาวกับแนวกินที่เป็นอาหารหวานไปพร้อมกัน เพราะว่าหยังข้อยถือคติที่ว่า กินคาวต้องกินหวานถ้าบ่กินหวานสันดานไพร่

ข้อยมักเบิ่งช่อง YouTube เกี่ยวกับอาหาร หรือว่ารายการร้องเพลง มันซ่อยให้ข้อยผ่อนคลาย มีเวลาจากการเฮ็ดงานข้อยซ่อยอยากคลายเครียด

ข้อยจะเฮ็ดซ่อง YouTube เกี่ยวกับขนมไทย ซ่อง YouTube เกี่ยวกับกับข้าว เฮ็ดน้ำปั่นไปจั่งซี้แหม ญ้อนว่าข้อยมักแนวจั่งซี้เนาะ เสียแต่ว่าสมัยแต่กี้ข้อยบ่มีโอกาสได้เรียน

เฮาต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เพราะว่าต้องอาศัยความชำนาญ ถ้าบ่สร้างสรรค์ บ่ชำนาญ งานอดิเรกเฮาจะบ่สมบูรณ์หรือเฮ็ดออกมาบ่ดี ส่งผลให้บ่อยากเฮ็ดงานอดิเรกนั้น⁠

งานอดิเรกของข้อยคือการเฮ็ดแนวกิน อุปกรณ์ที่ใซ้ใซ้ต้องเป็นเครื่องครัวกับเครื่องปรุงต่างต่าง แล้วใซ้พวกเนื้อสัตว์ พืชผักผลไม้ไปจั่งซี้

เปลี่ยนแปลง ตอนข้อยเป็นสาวข้อยมักอ่านนิยาย ฟังเพลง พอเฒ่ามาข้อยมักเฮ็ดกับข้าว อ่านนิยายไปนำ ฟังเพลงไปนำ เฮ็ดหลายหลายอย่างพร้อมกัน

YouTube มักไปเปิดเพลงฟัง ถ้ามีเพลงฟังกะรู้สึกผ่อนคลาย

ข้อยบ่มีเวลาเล่นโซเชียลปานใด ซ่วงแลงข้อยจั่งสิมีเวลาเล่น ซ่วงซ่วงข้อยซ่วงเฮ็ดงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว

เป็นการแสดงโตตน และการแบ่งปันเรื่องราว หรือการเรียกรับรู้หรือเก็บความทรงจำของคนนั้น รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนโตเฮ็ดทั่วทั่วไป

Facebook มันเพิ่มข้อความได้หลาย เวลาพิมพ์กะละเอียดกว่าแอปพลิเคชันอื่น แล้วหมู่ใน Facebook กะพากันแชร์นั่น แชร์นี่มาหลาย เฮ็ดให้ข้อยเห็นข้อมูลหลายกว่าเวลาข้อยเล่นแอปอื่นอื่น

มีระดับหนึ่ง ถ้าเว้าถึงข้อดี รายงานเหตุการณ์รวดเร็ว มีหลักฐานประกอบ มีแหล่งข่าวที่แน่นอน มีประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ ถ้าข้อเสียกะคืออาจสิมีข่าวปลอมเกิดขึ้น

รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนโต คนโตมีความโตบ่คือกัน ทัศนคติแต่ละคนบ่คือกัน บ่ควรมาถกเถียงกันใน social media ให้มันเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โต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

Facebook ข้อยสิทักแชตมันไป พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ยาวยาว มีเวลาค่อยกลับไปตอบ

ความสัมพันธ์ของคนเฮาเปลี่ยนไปได้ ยิ่งมีคนคุยนำหลายความรู้สึกมันเฮายิ่งเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นคนหูเบาเฮาคนง่ายจักหน่อยเฮาเฮาตั๋ว เฮาหลอกได้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

รู้สึกว่าเป็นเรื่องภายในที่บ่ควรเอาออกมาเว้า เพราะจะได้รับคำนินทาจากผู้อื่น การที่มาเปิดเผยย่อมมีคนเห็น พอมีคนเห็นคนกะเอาไปเว้าต่อ กะเป็นเรื่องบ่ดี

แทบสิบ่มีความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนโต กรอกข้อมูลอิหยังเข้าไป ผู้รับข้อมูลเขาเห็นของโตโต ถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพมาโตแย่งข้อมูลโตไปได้ง่ายง่าย

มันกะสะดวกสบายดีนะ แต่กะต้องตรวจสอบนำว่า กะเว้าไปแล้ว ข้อความมันพิมพ์ให้กะกะบ่

ข้อยมักเบิ่งไลฟ์สดเกี่ยวกับของสวยสวยงามงาม เช่น พวกเสื้อผ้า พวกเครื่องประดับไปจั่งซี้

เทคโนโลยีก้าวพัฒนาขึ้นตลอด เผลอเผลอในอนาคต social media อาจสิมีความนิยมมากกว่าปัจจุบันกะได้ อาจสิมีแอปพลิเคชันต่างต่างโผล่ขึ้นมา ดีกว่าปัจจุบัน

ใซ้ Facebook เพราะว่า Facebook เอาไว้ติดต่อคุยแชตกับหมู่ แล้วก็เอาไว้สั่งของออนไลน์ได้ง่าย

กินน้ำแข็งไส มันหวานเฮ็ดให้อารมณ์ดี น้ำแข็งกะกะดับกะนำ

เก็บพวกเสื้อผ้าของที่มันปลิวได้เข้าไปในบ้าน เอาหลบไว้ใต้อาคารที่เจ้าของอยู่ บ่ออกจากบ้านแล้วกะถอดปลั๊กเครื่องกะไฟฟ้าต่างต่างออก

บ่มักมันเฮ็ดให้หนหวย เฮ็ดให้หงุดหงิด เพราะว่ามันจื้นมันแฉะ เหยียบไปหม้องใดกะมีแต่ขี้ตม

มีปัญหาเรื่องผลผลิตนาข้าว ถ้าบ่มีน้ำใส่นาข้าว ข้าวกะสิบ่ใหญ่ ฮอดยามเก็บเกี่ยวมาข้าวก็สิบ่เหลือ บ่คุ้มกับค่าปุ๋ยที่เสียไป

คิดว่าหลายที่สุดน่าจะเป็นการเกษตร เพราะว่า ถ้าขาดน้ำบ่มีน้ำ ข้าวกะสิได้รับความเสียหาย พืชพันธุ์กะได้รับความเสียหาย ถ้าฝนบ่ตกตามฤดูกาล กะวางแผนในการปลูกพืชพันธุ์ต่างต่างยาก

ถ้าน้ำท่วมบ้านข้อย ข้อยกะต้องย้ายหนีตั่ว ไปอยู่ตรงนั้นบ่ได้หรอก เพราะว่าบ้านข้อยเป็นบ้านไม้สองกะ มันเก่า มันผุพังแล้วแหม

หน้าหนาว ที่เลือกหน้าหนาวเพราะว่าฤดูฝนมันมีความจื้นความแฉะ การเดินทาง เดินทางบ่สะดวกเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่หน้าหนาวเดินทางสะดวกกว่า

มี มีผลต่อการเดินทางในการท่องเที่ยว มีประสบการณ์ท่องเที่ยว ถ้าอากาศฝนตก ถนนลื่น มันกะจื้นกะแฉะ คนกะบ่อยากเที่ยว ถ้าอากาศเย็นสบายคนกะอยากเที่ยว

กะแม่นพอสมควรอยู่นะ เพราะว่ายามมื้อกะตื่นขึ้นมาข้อยกะเช็กสภาพอากาศตลอด กะตรงอยู่

เพิ่นว่าอีสานสิแห้งแล้งหลายกว่าจังหวัดอื่น ฝนกะน้อย อุณหภูมินี่เวลาเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะ ถ้าหนาวคือหนาวใจสิขาด ถ้ากะคือกะใจสิขาดคือกัน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

ข้อยเลือกอากาศหนาว เพราะว่าหยังภาคอีสานเป็นภาคที่เวลาฮ้อน ฮ้อนฮ้อน ฮ้อนอีหลีอีหลอ ฮ้อนจนหายใจบ่ออก แต่ว่าถ้าหนาวนี่ฮ้อนยังพอหายใจได้นะ ยังพอหาฮ้อนหาหยังมาสวมใส่ได้

นอนคลุมโปงอยู่ใต้ผ้าห่ม ถ้าว่ามันหนาวเข้าห้องแรกกะคือคลุมหัวคลุมโปงไปเลย

อารมณ์บ่ดี ตกอิหยังกะด้อกะเดี้ย ตกอิหยังแต่เซ้าแต่เซีย เซ้าจักตกให้เป็นเวล่ำเวลาแหน่แหมะ ยามเฮ็ดงานเซ้าตกไปตั่ว ยามมื้อเซ้าสิตกหาซิแตกหยัง

โอ๊ย หนาวโพดหนาวโพ หนาวอิหยังกะด้อกะเดี้ย หนาวปานบ่เคยหนาว นั่งผิงไฟอยู่แท้แท้ยังหนาว งึดเว้ย

Facebook Facebook สิมีเนื้อหาที่หลากหลาย ส่วนใหญ่หมู่ใน Facebook ข้อยสิแชร์ข้อมูลมาไว้หน้าไทม์ไลน์ ข้อยกะสิเข้าไปอ่านง่าย แล้วพอมีหลายเพจที่ติดตามไว้กะสิดูง่ายกว่า

เฮ็ดให้ข้อยฮู้ทันเหตุการณ์ เหตุการณ์หยังแหน่ เหตุการณ์เศรษฐกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง อุบัติเหตุที่กำลังสิเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เมื่อฮู้ได้รับรู้ก่อนฮู้ฮู้หาแนวทางการป้องกันทัน

ข่าวใกล้โต เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวเศรษฐกิจใกล้โต พวกราคาน้ำมัน ราคาของที่ขึ้นไปจั่งซี้

ข้อยฟังข่าวจาก Thai PBS ข้อยบ่รู้หรอกนะว่ามันดีหรือบ่ดีจั่งใดแต่กะรายงานข่าวไว ข้อยรู้สึกว่ามีความเป็นกลางระดับหนึ่ง

เฮ็ดข่าวเศรษฐกิจ ข้อยอยากตีแผ่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทย แล้วกะวิธีหาทางออกให้เกษตรกรไทย

บ่มัก บางเทื่อภาษาอีสานแต่ละจังหวัดกะบ่คือกัน แม้ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันกะคนละสำเนียง คนละภาษา บางเทื่อข้อยกะฟังบ่เข้าใจ บ่ได้ต่างกับที่เขาฟังข้อยเลย

หาข้อมูลที่ใกล้เคียงกันที่สุดจาก Google หรือแอปพลิเคชันต่างต่าง

นักข่าวซุมนี้ปากปลาแดกเนาะ เว้าแต่เรื่องพื้นคน คือบ่เว้าพื้นเจ้าของแหน่ ดีตายแต่นักข่าวนั่นล่ะ

มี เพราะว่าข้อยเป็นภูมิแพ้นำ ได้กลิ่นอิหยังเล็กเล็กน้อยน้อยข้อยกะจาม ผื่นกะขึ้น รู้สึกปวดหัวขึ้นทันที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

บ่ดี บ่ควรเฮ็ดเลย เพราะว่าหยัง เพราะว่าสัตว์ป่าน่ะมีความสำคัญต่อธรรมชาติ เรียนวิทยาศาสตร์มา เขาเจ้าว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ถ้าขาดสัตว์ป่าแสดงว่าระบบนิเวศบ่ดี

บุญบั้งไฟปีนี้เพิ่นจัดคักคัก ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแฮง ข้อยแฮงอยากไปเบิ่ง ติดแต่ว่าข้อยไปเฮ็ดงานแหมแม่